<hesitation> enang, kakali- kakali menamenababai, o kakali, oka kakali otomonawa mokawo, awo ka ninaba enimolna otolomanawa ka mokawa o ana kakali, peekala tang naloka kame uko. Pawa wakang, pawa napo wakano wau ali towaino tang naloka kame uko. Kakali ule, peekala gawona mmeng taba meeke stadi uko, taba o ouko, taba o ouma meeke, te wakang sii tolopuko, awa ouwaino a' peekala, peekopo asing awo siliga nawato naba, awo kowekau nawato naba, lepo pulepule namano, te, tee oula te wakanna sii te tolopuai. Tee sii tolopona mmeng ninaweteke koinuwai, ninaweteke kata koinula, tee wakanna te pate uwoi sii. Sii pate ula, kapeta ko alala, napo awetekega koinuwai mokaweteke. Koinula napo te pate ula teketai walasi uwai walasi uwainang tati alawainang teie taiti alin eh, ponno alawai pano alala awetekoga wela nopo teu mokau te pate uwai. Pate ula napo, awaga pako alala pate uwai. Pate ula teketai napo tolo alowai, tolo alala tolo, tolo, tolo alama te sii pate pate uma, wela teketai napo tee mato apee, mato apeeka tee pate uwai pate pate uma pate uma, awa ou awa auai o peekala waikes. Pekala waikes asin taginuwalupe. Tewa gaula, tee te aspali, ai te aspali otoi towai te nebali te otoi ami te siliga asinn te teke poma. Tee watu alewai, watu alawainang tei kakalie te teka tai uwai. Napo kowekau asing, kowekau pulenipoain tee te watu alawainnang teka tai uwoi. Tee tang waking pawanaweto napo pekala wakanna kas nawato, pekeba teka tai itowai, napo teke asi towai. Tee tang tee asi nebio peekala poko tei sie watu uko teka tai itowai.